भूर्ग्यांक दुसरी तऱ्हेची पदार्त कावपाक आम्ही उत्साहान हाडुंक जाता। जसे की, जेवाची चुरो करून किवा, त्यांचा जेबेक रुच येता तशली खाना दिवपाची।